Zahe fianakaviagna reka maromaro, fiteny akeke amina efatra na dimy ake ampeseneh akô. Mampiasa fiteny Betsimisaraka mety ôlo na mety maherin'ny dimampolo, avy akao mety misy olo akeke amin'ny enigna akeo mampiasa fiteny Sakalava-Diègo, de misy ôlo aroa ake koa mampiasa fiteny Antesaka, misy areky mampiasa fiteny <hesitation> Bara, avy eo misy akeke amina telo karan'igny mampiasa fiteny Merina.